באש תחצ'ר אלארז ו תטיבו בטוריקה צחיחה، אִע'סל אלארז ג'יידאן בּלמאא אִלבארד חתה יוסבח אלמאא צפי، האכּדא כיסאעד ישיל אלנשאא' אִלזאא'ד ו יכּלי אלארז מְפַלְפֵל، פי קִדְר דיף כּמיה מן אלמאא' בלנִסְבּה לִלארז עאדתא כנסתעמל כובין מן אלמאא' לכל כוב מן אלארז، דיף רשה מלח חסב אִלד'וק, ימכן תדיף שוויה דּ זית אוא אִלזבדה אִלא בּע'ית, כְּלי אלמאא' יִעְ'לי ומן בעד זיד אלארז ו עְ'טִי אלקִדְר, חְפֵף אִלנאר, וְחִלִיה יִטבְּח עלא נַאר האדיה לִמודה חמסטאש אלא עשרין דקִיקָה חתה ישְרְבּ אלמאא' כאמל ו יטיבּ אלארז, אִטְפִי אִלנאר חְלִי אלארז ירְתאח לִמודה חְמס דקִיק את ומן בעד קלְבו בִּששוּכּה באש יוּלי הש וְפַרְפוּרי، וּבִּצהא ו לְראחה.